Pakane naning kebiasaan un tinutuan. nun tinutuan tii mpakane nani mulai pese tua wo mai dari pempuna wo mai nitu ung ke papada netu a pakanen um papadi nera mbondo un tinutuan tii memang tu kumetet ngkita nu nitu suni wo witun sendeen sendeen sio rimen sendeen. sendeen witun nenaan non sendeen kangkong nenaan non sendeen dedina kepaya nenaan non sendeen gedi nena no un tempok na ung kelewasa ona pokoknya sio rumae un mpawe witun tinutuan tii saki tapat sumi wo sendiri nyaku juga toro man sumi wo sndiri nun tinutuan ti kan memang ke tatawaan ta mo aki pepuna wo ma itu pa tudu lako netu ata nene tat um sendeen tinutuan tii memang ung kekanen sendeen koa netu a ung kekanen ung campuran. sendeen campuran sasetu awe dinang koa ne ramee ona nitu kine ku a ung kekanen tii kekanen ne pe koto kotor kine tu wia ung Wia roron tina ita karna tu nteintung ke sio tam pedehal tu nitu ma sehat wi tuna wakta jadi un tinutuan tii toro mantu i pesan ta saka weiten yaai sio mo rimai sema siwo tinutuan aki warong tii sio menda mbean mena ruma saki naai wi tumungka sio rimae si mawang ker un tinutuan tinutuan tii mpa padi wondo jadi tu momoali mo u duan pakan nenta um makanan tradisiona tam wiam banua ta yaai